غاح ابدي بتحضيغ المواد اللي احتاجه للشد ، وبعدين غاح افتح الكارتون وابدي اطلع القطع اللي بداخلو ، وغاح اتبع التعليمات الموجودي بكتلوك داخل الكارتون ،واكيد غاح اتأكد من تثبيت كل قطعة وكل جزء بمكانو ، ارجع احط الأثاث بمكان اللي اختاريتونو اللي هو المكان الأخير